كيف تركب لامبة جديدة؟ أول شي افصل الضي، وبعدين لف اللامبة ال- القديمة أو المحروقة <hesitation> عكس عقارب الساعة وبعدين جيب اللامبة الجديدة <hesitation> ركبها واشحطها كويس وتاكد إنها راكبة وبعدين شغل ال- <hesitation> الضي، وشو حتشتغل أو لا، وهيكي تكون غيرت اللامبة ساهلة جدا.